Gny fandrahoa gn sakafo Italianina zao gn ahaiza azy da: gn fahaiza manao Pizza; <noise> da eo avao ny ny rezime mediteranien, <noise> gn fahaizany mampiasa menaky oliva, <noise> gn ny frômazy. <noise> Indrindra indrindra moa fa gny resaky charcuterie da tena haindreo io. Gn'Italianina koa tia misotro dovay. Tena tiandreo faraky ny tiandreo gn ny manao paty.